<noise> No tonyinirga nga an nasara waɗani en gollirta, to ngitangal e ngal dari ɗon e nga wawi tunyinga ko watta coppi. Hemmure, <noise> kemme ɗiɗi fa yotto coppi ujinore, <noise> yihi fa noffi ujinore coppi noy giɗɗa to nyi to nyigo. Kanga ni ta waddi ɓoccoɗe fu to ɓoccoɗe gerhogal non, ɓoccoɗe ko lati fu a wattan e wa e wodi ɓoccoɗe to resete, <noise> e nder maggal to ɓoccoɗe ɗen resa ma nder husai to sai nan ne, to nannama fu e wodi tiggare nde ɗe nyo'aata nder magga e ɗe andi wulwulo, ira wulwongon e waɗata fa yotoo wulwulo ko ɓocceɗe ɗen benda fa lato cupon.